Ah ore nka na kayɨ ve'eso te ko li <noise> jnɨso ɨ́ɨ́n ni kuu brocha, jnu a ni kuu rodiyu, ye naá kuu lo na ndɨ'ɨso, a ni kuu ɨ́ɨ́n escalera, ɨ́ɨ́n xile te na ndɨ'ɨso, modo ye na kava vií ve'eso ye naá kuu lo kajlaso.